Icelandair sem telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni um borð í vélum félagsins hafa leitað til lögmanns sem skoðar nú hópmálsókn dómari í í Bandaríkjunum dæmdi í gær fyrirtækið Johnson Johnson til að greiða sekt fyrir að stuðla að notkun ópíóíða þetta er fyrsti dómur sinnar tegundar

sé þrátt fyrir að ekki sé búið að laga allar rakaskemmdir foreldrar hafa tekið börn sín úr skólanum af ótta við myglu bændur á Austurlandi nýta nú langþráðan

til að heyja en grasið er úr sér sprottið og líklega lélegt fóður á Borgarfirði eystra hefur sunnanátt ekki verið ríkjandi síðan í maí það samræmist norrænum

viðmiðum um mataræði að draga úr dýraafurðum í skólamat segir verkefnastjóri hjá landlækni nemendur í Seljaskóla segja nauðsynlegt að breyta mataræðinu af umhverfisástæðum hópmálsókn gegn Icelandair er í undirbúningi af hálfu flugfreyja og flugþjóna sem telja sig hafa orðið fyrir skaða vegna skertra loftgæða um borð dæmi eru um að flugliðar hafi leitað á sjúkrahús vegna óþæginda sem þeir telja stafa af flugi í september í fyrra var greint frá því að allir flugliðar í flugi Icelandair

frá Edmonton í Kanada hafi farið á sjúkrahús vegna óþæginda

að stífla í loftflæði hafi verið líklegasta skýringin á óþægindunum skipt hafi verið um síur sem reynst hafi svolítið skítugar framkvæmdastjórinn staðfesti að félagið viðurkenndi ekki veikindin sem afleiðingu vinnuslyss í fréttum þá kom einnig fram

að í ágúst í fyrra hafi fjórar flugfreyjur veikst og þrjár þeirra verið óvinnufærar lengi þá kom fram að rannsóknarnefnd samgönguslysa væri að rannsaka mál af þessum toga nú er í undirbúningi hópmálsókn á hendur Icelandair vegna mála af þessu tagi Óðinn Elísson lögmaður staðfestir í samtali við fréttastofu að verið sé að skoða slíkt fyrir hönd nokkurra skjólstæðinga málið sé á viðkvæmu stigi og verið að afla gagna Berglind Hafsteinsdóttir formaður Flugfreyjufélags Íslands sagðist ekki geta tjáð sig um málefni félagsmanna þingfundur hefst að nýju í fyrramálið eftir hlé sem gert var á tuttugasta júní þegar forseti Alþingis gerði samkomulag við þingflokkana um að fresta umræðu um þriðja orkupakkann um rúma tvo mánuði Sigríður Dögg Auðunsdóttir má eiga von á átökum á þinginu næstu daga

það má telja öruggt að það verði

enda hafa andstæðar fylkingar opinberlega frá því að umræðunum var

rifja aðeins upp hvernig umræðan

reyna að spá fyrir um hvernig atkvæðagreiðslan fer umræðan um þriðja orkupakkann stóð nánast samfleytt í tvær vikur í maí og töluðu þingmenn Miðflokksins mestan hluta þess tíma þeir voru í ræðustól í rúmar hundrað og átján klukkustundir en aðrir þingmenn töluðu í samtals um tuttugu aldrei hefur Alþingi fjallað lengur um nokkurt þingmál þingfundur stóð

lengst samfleytt í rúman sólarhring þann tuttugasta og áttunda maí forseti Alþingis frestaði umræðu um málið í lok maí og tók önnur mál á dagskrá þingsins sem nauðsynlegt var að ljúka fyrir sumarleyfi í framhaldi gerðu forseti og þingflokkarnir með sér samkomulag um svokallaðan þar sem umræða fer fram í tvo daga um þau frumvörp sem tengjast þriðja orkupakkanum og þingsályktunartillögu utanríkisráðherra samkvæmt heimildum fréttastofu innan úr þingflokkunum er talið öruggt að frumvarpið verði samþykkt á mánudaginn því aðeins tveir flokkar á þingi eru því mótfallnir Miðflokkurinn og Flokkur fólksins þeir telja samtals ellefu þingmenn Jón Þór Ólafsson Pírati lýst því yfir að hann muni greiða atkvæði gegn málinu eini stjórnarþingmaðurinn

styðja málið í atkvæðagreiðslu er Ásmundur Friðriksson í Sjálfstæðisflokki hann hefur ekki gefið upp hvort hann ætli að sitja hjá eða greiða atkvæði gegn frumvarpinu þá mun Björn Leví Gunnarsson Pírati ekki hafa gert upp hug sinn hvort hann greiði atkvæði með frumvarpinu eða sitji hjá og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingflokkformaður Pírata verður fjarverandi og greiðir ekki atkvæði eftir standa fjörutíu og átta þingmenn sem talið er að samþykkja muni frumvarpið gegn tólf til þrettán sem greiða munu atkvæði gegn

því já þingfundur hefst klukkan hálf ellefu í fyrramálið samkvæmt samkomulaginu

verður þingi slitið og nýtt þing kemur saman

á Alþingi næstu daga og kveðjum héðan í bili fFyrirtækið Johnson Johnson hefur áfrýjað úrskurði dómara í Oklahoma sem segir það bera ábyrgð á útbreiðslu ópíóíðafíknar í ríkinu daglega deyja hundrað og þrjátíu Bandaríkjamenn

ofneyslu ópíóíða það eru ekki síst markaðsherferðir og aðrar aðferðir Johnson Johnson sem saksóknari byggði mál sitt á hvernig fyrirtækið auglýsti sterk verkjalyf bæði til almennings og lækna án þess að geta þess eða gera lítið úr því hve ávanabindandi lyfin eru

búa um fjórar milljónir en frá árinu tvö þúsund hafa um sex þúsund dáið vegna ofneyslu ópíóíða í ríkinu

vandamálið er þó ekki bundið við Oklahoma ríki daglega deyja hundrað og þrjátíu Bandaríkjamenn af ofneyslu ópíóíða sektin sem Johnson Johnson er gert að greiða hljóðar upp á rúma sjötíu milljarða íslenskra króna en fyrirtækið hefur áfrýjað dómnum þetta er fyrsti dómur sinnar tegundar sem fellur þar vestra en hann er af mörgum

verið fordæmisgefandi þúsundir viðlíka mála bíða nú afgreiðslu

hjá dómstólum í Bandaríkjunum gegn þeim sem framleiða og selja ópíóíða

sagði í hádegisfréttum RÚV frá börnum sem hefðu veikst vegna myglu eða rakaskemmda í skólanum fulltrúi félagsins sagði að nokkrir foreldrar hefðu gripið til þess að halda börnum sínum heima það hefur eitt foreldri á síðasta ári óskað eftir flutningi fyrir barnið sitt úr þessum skóla í sumar var unnið að endurbótum á húsnæði yngri og eldri deildar skólans vegna rakaskemmda þessar myndir eru teknar í mars þegar framkvæmdir stóðu yfir meðal annars þurfti að

farga öllum bókum bókasafnsins og færa tónlistarkennslu þetta hefur þýtt ýmsa flutninga

gagnrýnt að skólahald hefjist áður en framkvæmdum sé lokið á öllum stöðum þar sem fundust

samkvæmt tilkynningu frá skólanum standa eftir nokkrar staðbundnar viðgerðir

á rakasvæðum í aðalbyggingu og í húsnæði yngri deildar ásamt lausum stofum það eru

allt kennsluhúsnæði sé tilbúið til notkunar þá hafa foreldrar gagnrýnt hægagang og lélegt upplýsingaflæði Haraldur segir hins vegar að framkvæmdirnar hafi gengið hraðar en gert var ráð fyrir

slæmt ef foreldrar hafa áhyggjur og við tökum það alvarlega það eru greinilega einhverjir sem hafa áhyggjur af málum og það er leitt og eðlilegt í raun og veru og við reynum að bregðast við því og upplýsa eins vel og við getum

í samræmi við ábyrgð starfsins segja fulltrúar úr bæjarstjórnum sveitarfélaganna launin séu samræmi við önnur sambærileg stjórnunarstörf Haraldur Sverrisson bæjarstjóri Mosfellsbæjar og Ármann Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs eru með önnur og þriðju hæstu laun sveitarstjórnarmanna á Íslandi á eftir Gunnari Einarssyni bæjarstjóra Garðabæjar báðir eru þeir með rétt rúmlega tvær milljónir í mánaðarlaun Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra sagði við fréttastofu fyrir helgi að mikilvægt væri að sveitarfélög gætu svarað fyrir laun sveitar og bæjarstjóra það má kannski segja að við miðum við að það sé einhver samanburður á milli sveitarfélaga borin eru saman laun sveitar og bæjarstjóra bæjarstjóra eru þau á

er það á þessu róli samkvæmt mínum bókum eru þessi laun sirka í samræmi við laun millistjórnenda í einkafyrirtækjum ef við hefðum þurft að ráða bæjarstjóra ekki ekki pólitískan hefðum við

ekki getað ráðið hann á lægri launum en þetta þetta er mikið ábyrgðarstarf og

að þannig fáum við það hæfa einstaklinga

rekstri svona sveitarfélaga launin samræmist ábyrgðinni sem fylgir starfinu og þeim fjölda málaflokka sem þarf að sinna það sama segir Friðjón Einarsson formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar í skriflegu svari til fréttastofu en bæjarstjórinn þar er með tæplega tvær milljónir á mánuði ég held að fólk átti sig ekki á því hve umfangsmikið starfið

er og að bæjarstjóri þarf náttúrulega líka að vera

á vakt á kvöldin og um helgar og helgidaga tvö þúsund og fimm hundruð manns þannig þetta er gríðarlega stór vinnustaður laun beggja

voru lækkuð á síðasta ári að þeirra tillögu ekki hefur komið til tals að lækka launin frekar það kom upp

fyrir síðustu kosningar

með laun bæjarstjóra Kópavogs og við brugðumst við því með

að lækka launin um fimmtán prósent eflaust eru

úti sem sem finnast þetta há laun og þetta eru sennilega há laun en eins og staðan er í dag nei þá höfum við ekki farið í frekari skoðun um að lækka launin Sigurður Ingi

Jóhannsson sveitarstjórnarráðherra og ég hef áhyggjur af því

lögreglan í Malmö í fann í dag skotvopn sem talið er að hafi verið notað þegar þrítug kona var skotin til bana í borginni í gær einn er í haldi lögreglu grunaður um aðild að morðinu konan sem var myrt var læknir og var á gangi með

sitt í fanginu þegar hún var barnsfaðir konunnar sem var með henni fékk átta ára fangelsisdóm fyrir aðild að einu stærsta ráni í sögu

Danmerkur árið tvö þúsund og tíu lögregla rannsakar nú meðal annars hvort fortíð mannsins tengist örlögum konunnar langþráður þurrkur er nú á Austurlandi bændur keppast við að heyja og loksins er hægt að klæða nýjan veg til Borgarfjarðar eystra bændur þar segja að hlýjar sunnanáttir hafi ekki ríkt síðan í maí og telja að uppskeran verði lélegt fóður hitinn fór upp undir átján stig á Borgarfirði eystra eftir hádegið og þar var líka

rok bændur komust loksins í að rúlla og sumir búnir að bíða lengi eftir tækifæri tíðin er búin að vera afleit til heyskapar segi ekki hvern einasta dag en það hefur ekki verið sunnanátt hér síðan þarna í maí hún hefur bara ekki sést fyrr en núna og hún er kærkomin enda vel nýtt þurrkurinn nýttist líka vel í vegagerð í

en þar hefur Héraðsverk beðið eftir að vætutíðin tæki enda til að geta klárað að leggja klæðningu á nýjan veg olíumöl fór á helminginn í gær og á morgun og hinn er ráðgert að leggja á rest klæðningin það er eiginlega mjög mikilvægt að það sé ekki rigning á meðan klætt er og eins dagana á eftir að það sé þokkalega þurrt annars er hætta á að hún skemmist þá losnar bara grjótið upp úr tjörunni og þetta fer illa þannig að menn reyna að nota þurrkdagana þetta hefði mátt vera mánuði fyrr aldrei góð eftir þennan tíma þetta verður ekki ekki gott fóður úr sér sprottið og farið að gulna

að bændur á Borgarfirði verði í einhverjum vandræðum þá með fóður í vetur menn eiga nóg hey en kannski ekki mjög gott hey

hér er unnið bara myrkra á milli má segja

að ná einhverju þurru helst ekki fara í mat eða kaffi forseti Brasilíu segist ekki vilja þiggja fjárhagsaðstoð vegna skógareldanna í Amazon nema forseti Frakklands dragi til baka ummæli sín um stjórnvöld í Brasilíu forseti Frakklands segir tilboðið standa ein af meginniðurstöðum nýafstaðins fundar g sjö ríkjanna í Frakklandi var að verja um tveimur og hálfum milljarði íslenskra króna til að aðstoða við slökkvistarf og uppbyggingu vegna skógareldanna í Amazon

hafi leiðtogarnir búist við að stjórnvöld í Brasilíu tækju hjálpinni opnum örmum skjátlaðist þeim forseti Brasilíu sagðist í gær engan áhuga hafa á því að þiggja fjármuni frá Frakklandsforseta og félögum hans

sagði að Macron ætti að einbeita sér að uppbyggingu heima fyrir og nefndi Notre Dame kirkjuna sem kviknaði nýlega í í því samhengi í dag dró

þó aðeins í land sagðist vel vera til í að íhuga að taka við styrkjum frá Macron en áður en það gerðist þyrfti Macron að draga til baka ýmis ummæli til að mynda um hafi logið til um aðgerðir gegn loftslagsvá tilboð Macrons stendur hins vegar enn enda er því ekki bara beint til Brasilíu heldur allra þeirra landa sem Amazon skógurinn nær til hugmyndir meirihluta borgarstjórnar í Reykjavík um að nota minna kjöt og dýraafurðir í mötuneytum grunnskóla hafa fengið blendnar undirtektir verkefnastjóri hjá embætti landlæknis segir þetta í samræmi við

um mataræði unglingum í Seljaskóla líst vel á breytingar fulltrúar í minnihluta borgarstjórnar hafa brugðist illa við

og bent á vankanta sem þeir segja að geti fylgt minni neyslu á kjöti og dýraafurðum en hvað finnst krökkunum sjálfum meðvituð um loftslagsbreytingarnar og allt með kjötneyslu og svona og breyta aðeins meira í grænmeti en það gerist náttúrulega ekki yfir nótt það ætti kannski að gerast smátt og smátt ég bara veit það ekki ég bara myndi reyna að sætta mig við það bara halda jörðinni á lífi

mjög góð hugmynd það er bæði betra fyrir jörðina og

fleiri krakkar borðað það sem er í boði mötuneyti skólanna fylgja ráðleggingum embættis landlæknis um mataræði þar er áhersla lögð á fjölbreytt fæði í hæfilegu magni á Norðurlöndum verða endurskoðuð í haust og má búast við að sjálfbærni vegi þar þyngra en áður já ég held að það verði næsta skrefið að það sé meiri áhersla á sjálfbært mataræði sem er gott bæði fyrir umhverfið og heilsuna það er sem sagt mataræði sem er með meiri

og minni áherslu á dýraafurðir og þá sögukennari á Akureyri telur sig hafa fundið

bækistöðvar breskra hermanna við rætur Hlíðarfjalls

þótt rúm sjötíu ár séu frá lokum seinni heimsstyrjaldar finnast enn stríðsminjar víðsvegar um landið Brynjar Karl Óttarsson hefur farið reglulega í könnunarferðir við rætur Hlíðarfjalls fyrr í sumar fann Brynjar fyrir tilviljun svæði sem hann telur hafa verið bækistöð hersins í Glerárdal ýmislegt áhugavert hefur fundist í skoðunarferðum Brynjars sem vill að

svæðið verði rannsakað betur samkvæmt upplýsingum frá Minjastofnun var starfsfólki ekki kunnugt um fundinn en nauðsynlegt sé að fara í könnunarferð um svæðið það byrjar á því að ég fann skothylki og leifar af sprengjum og svo núna bara í sumar þá fann ég á einum staðnum sem að skothylkin voru þá fann ég verkfæri sem ég fékk svo fréttir af síðar að tilheyrðu eldamennsku þá fór ég að hugsa þeir hljóta að hafa

sett upp einhverjar búðir hér Brynjar segir vitað að setuliðið hafi stundað æfingar við rætur Hlíðarfjalls á stríðsárunum en umsvif hersins

komu honum á óvart ég vissi ekki að þeir hefði komið

útbúnaði hérna og aðstöðu en það er eins og þeir hafi sett upp tjöld og og eldað og dvalist hérna eitthvað hér hefur einhver

það hefur einhver borið á sig rakakrem við eldinn kannski hann hefur fundið margt fleira á ferðum sínum um svæðið til að mynda tjaldhæla og gamla íslenska mynt ég sem sögukennari lít svo á að það verði auðvitað að fara yfir svæðið og bjarga þessu þetta eru

að veðri norðaustan gola eða kaldi vestanlands á morgun en hægari annars staðar áfram væta í flestum landshlutum og útlit fyrir skúrakenndari úrkomu einkum síðdegis hiti fimm til fimmtán stig hlýjast sunnan og

nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og fótbolti verður fyrirferðamikill í íþróttafréttum kvöldsins það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem flytur þær hér á eftir það er mikið hungur í kvennalandsliði Íslands í fótbolta að komast á fjórða Evrópumótið í röð liðið mætir Ungverjum á Laugardalsvelli á fimmtudag stjarnan fékk dæmt mark sem svo var dæmt af á móti Val í Max deild karla í gærkvöld og urðu mikil læti út af því og Fylkir og h k mættust í markaleik í deildinni íþróttafréttir hér eftir fréttir

Icelandair sem telja sig hafa orðið fyrir heilsutjóni um borð í vélum félagsins hafa leitað til lögmanns sem skoðar nú hópmálsókn dómari í í Bandaríkjunum dæmdi í gær fyrirtækið Johnson Johnson til að greiða sekt fyrir að stuðla að notkun ópíóíða þetta er fyrsti dómur sinnar tegundar

þrátt fyrir að ekki sé búið að laga allar rakaskemmdir foreldrar hafi tekið börn sín úr skólanum af ótta við myglu það samræmist norrænum viðmiðum um mataræði að draga úr dýraafurðum í

segir verkefnastjóri hjá landlækni nemendur í Seljaskóla segja nauðsynlegt að breyta mataræðinu af umhverfisástæðum þessum fréttatíma er að ljúka og við verðum næst í loftinu í sjónvarpi og útvarpi

klukkan tíu í kvöld vefurinn er alltaf opinn og ferskur verið